Injé umu néjool béloob érajuwar babé wanja jiŋayo mé jikaan, aw béŋayo nuciik furépi, usuwéhi sén fukowi. Nafa yara érojuwar yo yayu